:On 'ye 'wli-eh :deh 'da, :mor zorn zorn bo, :mor :on :sorn :mor-: 'dekorn :an-a'a: 'nynuu:, deh :eh no-a :zai' deh, :on 'da nyorsoa :an zio. :an :hyeh se-eh 'ye, :mor-: 'dekorn: :an-a'a: 'nynuu: a :dhe-dih, deh-a klehkpeh :an pobo-a 'ya nor yao 'zorn :en :korn ti. Nyor :or :korn ne-a ti nyni 'o mor 'ye-eh, :mor :an ti se 'o nyni :on :se-eh 'ye 'i, :kaa nyorsoa no 'noror' :a 'kmo bo-a dbo-a. :an force 'wli-eh, :mor :on 'force 'wli-eh, :mor :on 'da :an mu 'wli-eh force :on 'ye-eh 'ye, 'de :on 'ye mona 'mona no :yee' nyomor :yale' 'o :an mu dele'-'. Jorwor: :mor nyor :mor zorn zen-a zorn bo :or no-a nyor :on :korn gen 'o, deh mor-: 'dekorn: 'an-a'a: 'nynuu: :a 'hye-a 'duo' :a 'ye-a di eh se :ne 'o, 'on :baa nyorsoa :on 'korn 'gen <hesitation> kani: :gweh 'i :daa 'i zean' 'mor-: 'dekorn: 'an-a'a: 'nynuu: :a 'ye deh 'ye :a 'ye di 'o. :mor :an mu 'o pobo-' nyor :on se-a :porluh-dih :na-dih :glaa'e' :yee' :or-: 'dbo-eh :on bo. :an no 'o 'on :mor :or :dhe-a dih :glaa'on :dha :or 'ye :za :or 'ye-eh di 'mo 'o :on 'be no-a 'o or 'dbo deh bo :e? :yee' eh no 'mona: :deh. But 'wli-eh: :an pobo-a ya :mor :on 'kpa 'wli-eh deh 'i :an mu deh zon no. :a mu nyomor :yale' bo dele: 'de :on 'ye 'wli-eh :dao' :ye. Eh 'wlii :tu :dao' <hesitation> 'on se-uh no 'on se 'mona dhen :zai' 'on se-eh 'ye. 'An 'mona, :mor zorn zen zorn bo, nyorsor :an zio' :mor no-eh :or :za mor-: 'dekorn: 'an-a'a: 'nynuu: a 'nyinor 'de :a :yeh-dih a zorn-we-eh :daa ken, :yee' eh :korn 'on 'ton. But 'an 'ye 'wli-eh <hesitation> 'on se 'wli-eh 'ble 'o :yee' 'mona-a 'on 'o :onon:. Deh 'jeh zorn 'o zorn 'mona-a no 'on 'weh, 'on 'b;e 'o 'on se-eh 'ble 'o 'mona-a no 'on 'weh. 'On :se-' 'wli-eh 'duo: 'i 'on :se-' 'mona dhen 'da mu 'i. So 'do :dha 'an na-dih-a 'do :wor 'o. '